kai poem kam walanafu jontami yatatun walanafu, ham kam bulun malabote gam walakulung do holi tabikon dunia man chanji nabanane.